﻿Se reta ra reta <hesitation> imiari mokoi ñepe, karaiñepe jare oreñepe jaeko español jare guarani, jae jokua oremïari ore kuape roikoape, opareve oremiari kua mokoi ñe reta röja, arañavo kua ore kua roikoape royoesa yave oreyepeai oremiari oreñepe jare karaiñepe